Kein be boo kala beu teu nan beu an keu tusu beu em, keu lesu beu geul keu naye kin kalari seng’a dun dooiri beu pen kunu in pa dowari in dan leena ida puu dan leba in leba pwai geu in dan pana in bagalu be vat teu sunu ida wud bagalu be lebmma koh ida wudkulu peng’u beya wud <hesitation> bagalu beya keu kul peng uu beya leb a ida pan beu ne in eg teu dun nu mu beya dun numu be wud pagalu be beura sen ida wun dan leba dun boorubeya peng’i be vat ti sunu ida dun leba ya idan kein pena bobm ina kunu oan sone o binna sone dan eg kunu a baah wuu sendo <hesitation> kpengsel ambe a baah wuu’i koh in gaba in i nena in i o pan seng duru i data dan sana i data leba bob am koh oyan soe o bina sone in na kunu in bob in ning o dang kpang temu embe si obom seng kpang temusi in lebta kali dun booru beyari keu dun numu ta in da o dasinasi do i jogo keini in lebm in pa od puwa okoh ida tu’un kein mana dan kein nyana ko lesu ko tusu ko in teu geul bili’i ko ida dan teu zpng de geu koole in kud dunbeurai iri geu am koh inteu in teu keu kpepng sela ong’a nda in beuri pat in ma piri beu ga.